لو اضطريت أختار نوعين صراحة السؤال مرة صعب، بس ممكن أختار بما أنهم نوعين ممكن أختار شيء صحي وشي مو صحي، ممكن أختار مثلا حلويات أو تشوكلت كالأشياء الغير صحية، وممكن مثل اساطة، حيث أن يمكن هذا النوع ممتاز، وفي له فيتامينات ال نحنا نحتاجها، والمعادن اللي إحنا نحتاجها فبتسوي توازن يعني مع التشوكليت وزي كده وما يصير أي ضرر يعني من هنا صحي، ومن هنا غير صحي.